Hoʻomākaukau wau i ka meaʻai me ʻehiku paha mea hoʻomiko ʻai. ʻO ka mea nui ka paʻakai, ka paʻakai kālika, a me ka pepa. A leila hoʻohana pū ʻia ka buliona moa, ka buliona lauʻai, ke kuli, a me ka hoʻomiko ʻai ʻĪkālia. A ʻo ia nā mea pinepine aʻu e hoʻohana ai. Maʻalahi a nōhie.